يلا ir widibinane dersila طبعا ir ok ashri gerinogo, ashri fayinogo, طبعا fa fehminami ay arabi fehmiri, minga terin bagneka fehmirin gairi, yani oka man ان شاء الله iron istafidaa faideak elkokani ay faidag elsi, lakin berdu orgon gon ashrig iddoton fehminanga firgiri manaka kunal geni wala fa fehimna? Wala an irbimaineka fa irbeakina? Wala icheaka naiya? Iddoton ukainaga firgir.